Yo. skul e pan meiena katun i romana mas luena niatei bate pan menama niatei a niga tena skul hasriara ga e moa has ta niatei tigi ron meiara mamana ka te butuni iahana han te start ma tara community bate lanama tara church bate lanama tara gaav man. a skul puku lasi. Education puku lasi te hala neiera niatei te hagum haniga merowi ra a mamana ka i han tara gav man has tarare iasa te muano skul ge moa hasta ka tego antunan takui haniga io. te pan beiena a niatei tigi lu romaneiara turu skul. e mas pan meiena. nonei puku lahas te hatakui e no a mamana ka. sana ragi kantutu tun has i han bara tena lari turu skul ga sahaka te habute noua ni tutu te kameri han. moata tala. muata ka tego haputenou a. So. ragi mas la turu skul batena luera niatei bara te hatakui meren a saha mamana ka te kateiena community. bante gum haniganaena. ena katun te kamena na te hagum haniga has ranoura. lie tate hala nega. lia tate hala nega example tara lam u katun ri halia tara member tara lam. Member tara lam e ka koru meia hakats a niga. a niatei. boka. te skul wa ien. Ba nonei hol berari lam a man tutua man poata te. na hatake bei ra alam a man skuls me ha takei berai lam aman hosiki na man chapel. tara ha. ta niatei puku kabe moata naniate man marken ni. ma antunan hatakui haseri. te niga beiena pien ri romana mas lasilinu education. Education puku lasi te halenou a niatei te hatakui meroira mamanaka tara community han na tara gamman(government). te moa has no ta niatei mam keni ma antunan takui nowi. so. skul a panaka lie ranga len ponik. a go muatu skul are ma antunan ka hanigari. alue na out nua hasmo i lehana tara niatei puku te muana niatei lu ma antunan la moi lehana. luma antunan tarep na moi ta motor car lue ma antunan tarep na mia. ma pilot nemoi ta balus ma antunan captain mowi tara tolala tara ha a niatei puku lasi te putu nanou a lu na kui nemou a man marken ka te kato waneni. a niatei hatakui enua mamanaka tara han. te mua na niatei mete mar takui wano mamana ka. e moa tala. taraha. te mas lasil bemilu u education a pan nen koru a ka pien a topo muatu larim meia go kaka pukpuku mea han. ara tsinana pien no tamana pien re mas tagala meier a ra responsibility tara ra. Tigi hatei meiara pien tara ra. bante lasilenu education. tema ranga hasriara ga alu nuahas a papa mama. tsinana pien no tamana pien alu te kamema pelia. lu tema tahule mia pien e go lasili a niatei gona luemen turu skul so education a pan nen koru a ka. Alam u tsinara galapien nu tamara galapien. lame mas ranga ha tagalami tara galapien tamlam e mas lasilera skul. skul a panna ka. skul te halanena niatei. u skul a niatei te hagum haniga noa ka tara han tara gavman na tara community na tara mamana makum tara world. niatei puku te putu nano aragi ka haniga.